Ngati ge ngom pake so wati hutu la hutu loa, coma ngom so ma gunting hutu la gunting ge ena dahe tora ngom na folo ma rehe ifa.